Ziꞌk nak bëg lëꞌ bëg sënma gioꞌn gikma gasmana, gioꞌnu gak mbi ic̲h̲aꞌ beꞌd ic̲h̲aꞌ gikma, <noise> gaxma xka nak guꞌn nak bëg c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma. <noise>